كم عدد الخطوات التي تعتقد أنك تمشيها يوميًا تقريبًا؟ وأسبوعيًا؟ أتوقع أمشي حوالي ثمانية الاف خطوة يوميًا، خاصة لو كنت أتنقل وأشتغل بره. أما في الأسبوع، يطلع المجموع تقريبًا ستة وخمسين الف خطوة، وهذا يعتمد على طبيعة الشغل والمهام اليومية. المشي جزء طبيعي من الحياة النشيطة، ويزيد الصحة ويعزز اللياقة